හෝස් එකකින් ජලය සපයන ආකාරය ගත්තොත් එහෙම, අපි හෝස් එක සම්බන්ධ කරනවා ටැප් එකකට. මේ හෝස් එක කියන්නේ දිග <hesitation> රබර් වලින් හදපු දෙයක්. ඒක ගොඩක් දිගයි. ගොඩක් විට අපි වත්තේ වැඩවලට, ඒ කියන්නේ මල් පැළ වලට වතුර දාන්න, තණකොළ වලට වතුර දාන්න, හෝස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ හෝස් එක අපිට අවශ්‍ය තැනට <hesitation> දිග ඇරගෙන, අපි ඉතුරු පැත්ත, අනිත් පැත්ත ටැප් එකට හයි කරලා ටැප් එක විවෘත කරනවා. ටැප් එක විවෘත කරද්දි ඒ බටේ දිගේ, මේ හෝස් එක දිගේ වතුර අපිට ඕන තැනට එනවා. ඊට පස්සේ අපි වතුර අරගෙන ඉවර වුණහම අපිට පුළුවන් ටැප් එක ඕෆ් කරන්න. එතකොට වතුර එන එක නවතිනවා. එතකොට <hesitation> අපිට පුළුවන් හෝස් එක නමලා <hesitation> අදාල තැනක තියන්න.